Yani maisha ni mkuwanu, kalola nini maana yakutii kunde kwa mfano engekuishi nene enunua ani kama vitokuishi nao namaloli la hapa papa nakuloliendeni ya manu mng'anda pano malola kwamba fando maisha yaliningu hakuni mosiakaishi laini kipato ki changamoto namalola ne kusimamia kuishi kwa sababu amapele kikwazo vyavula <noise> yani mpake tamani nti kwamba yonsi kweno vo kaishi vikoivo nane mngate namaisha yakasoa mpote yan wezanu tu azapatalia lafungulilalolo mzu ya kuishi ngunu wakwe eh ni lazima kwakua zivevule yani kunu maisha weli kwini chini takiwa ngemshukua maana ningepanu nafulai maisha yani we nkono wako kuelewe na kumwelewe umanye kwene kwamba ngatipa maisha <hesitation> basi yalivyokua hivyo. <noise>